<hesitation> ඔව් නේද? එහෙම කියනවා නේ. ශක්තිය වැඩි වෙනවා ඇඟේ <hesitation> මෙහෙම <hesitation> ගොඩක් ප්‍රෝටීන් <hesitation> තියන ආහාර ගත්තොත් කියලා. දැන් ඔය ව්‍යායාම කරන දරුවොත් <hesitation> මස් වර්ග, ගොඩක්විට මාළු එහෙම නැත්තන් බිත්තර තම්බලා <hesitation> දිනපතාම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ වලින් ඇඟට ශක්තිය ලැබෙනවා කියලා කියන නිසා. ඇඟේ අර හොඳට <hesitation> මස් පිඩු ඇවිල්ලා අර ඒවා හොඳට ඇඟ ඇතුලේ ශක්තිය තියාගන්ඩ <hesitation> ඒවා ගොඩක් උදව් වෙනවා කියනවා. ඒ වගේම ඔය මේ මස් වලත් පීකදු එහෙම කියලා අපි කියන්නේ. <hesitation> ඒවත් අර ඇඟේ ලේ වඩන්න ඒවට හොඳයි කියනවා. ඊට පස්සේ ඔය ලේ වැඩීමට නම් තව කැරට් ජූස් <hesitation> වගේ ඒවත් හොඳයි කියනවා. ගොඩක් විට <hesitation> ශක්තිය ගන්ඩ නම් <hesitation> කාබෝහයිඩ්රේට් කෑම පිටි කෑම හොඳ නෑ කියනවා නේ. <hesitation> ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> ප්‍රෝටීන් ඔය මස් මාළු <hesitation> කිරි <hesitation> බිත්තර වගේ ඒවා තමා ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ. එහෙම තමා ඒ ශක්තිය ලැබෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ.